Oyembogue vaera tatati oajaete tatati oiyae, oimeko tatati oime oyeporu vaera jokua ipuere vaera opa omokañi kua tatati, ipuere vaera opa ara ñamoaiai reta kua tatati jaera oyeporu kua ipuere vaera yaiporu jokuapeguarai kua tatati imoaia, imokañia